Noni, bara, tara, nasa, tuna, tunin, dittim, dittim kerere, kum, kumkerere, kumba noni, kumba bara, kumba tara, kumba nasa, kumba tuna, kumba tunin, kumba dittim, kumba dittimkerere, kumba kum, kumba kumkerere, mum noni, noni, bara, tara, nasa, tuna, tunin, dittim, dittimkerere, kum kumkerere, kumba noni, kumba bara, kumba tara, kumba nasa, kumbe tuna, kumba tunin, kumba dittim, kumba dittimkerere, kumba kum, kumba kumkerere, no bara, noni, bara, tara, nasa, tuna, tunin, dittim, dittimkerere, kum, kumkerere, kumbo noni, kumba bara, kumba tara, kumba nasa, kumba tuna, kumba tunin, kumba dittim, kumba tuna, kumba tunin, kumba dittim, kumba dittimkerere, kumba kum, kumba kumkerere, no tara. Noni, bara, tara, nasa, tuna, tanin, dittim, dittimkerere, kum, kumkerere, kumba noni, kumba bara, kumba tara, kumba nasa, kumba tuna, kumba tunin, kumba dittim, kumba dittimkerere, kumba kum, kumba kumkerere, no nasa, noni, bara, tara, nasa, tuna, tunin, dittim, dittimkerere, kum, kumkerere, kumba noni, kumba bara, kumba tara, kumbanasa, kumbatuna, kumba tunina, kumba dittim, kumba ditttimkerere, kumba kum, kumba, kum kerere, no tuna, genagan no tuna kenan.